India pegia reta jeko jae reta oime vi oyapo reta festival de las luces jei supe reta jae ko kua reta oyapo ipora oyapo reta jaeko omuendi reta jokua apo y mechero jaema jukurei oyapo reta kurei opirai rai reta jukurei ˂hesitation˃ jouvi mbae je va reta jaeko oipota jei simbolo de victoria de luz sobre la oscuridad jaema jukureia jeireta jae omoja omboje